Biasa nako nanga pakeang wa tiodo atau wa wokala mane <hesitation> kia akere wa waje sum oka trus o kia manege langsung wa noa bokoloka bokor oka trus nanga pakian manege wo si noa bokor oka trus waje o kia sabon wo si noa trus wa kucap setelah wa kucap oka wo tama sekitar lima menit aje wa wokala de wa kucap o kia wa pake nanga gia ma, supaya ma tujuan mane nanga o kia nanga pakian mane i bisa <hesitation> bersih.